بہٕ چھُس/چھَس یژھان عارف ناوٕکِس أکِس کِردارَس مُتعلِق اکھ دٔلیٖل شٲمِل کرُن، یُس پنُن پان أکِس پراسرار شخصیت سٕنٛدِس پَتہٕ کَرن وٲلِس وتیرُک نشانہٕ عارفَن دِیُت پنٛنِس دوستس عابد سٕنٛدِس تٔمِس دۄہ دۄہ یِنہٕ وٲلِس پریشان کن تجرُبہٕ مُتعلِق عارف سٕنٛزِ حِفاظتہٕ خٲطرٕ فِکِر گٔژھِتھ کوٚر تِمو حُکامن حالاتن ہِنٛز اطلاع دِنُک فٲصلہٕ۔ تِمَو کوٚر سٹالکرُک مُشٲہِدٕ کرنُک تہٕ أمِس رٹنَس منٛز مدتہٕ خٲطرٕ معلوٗمات جمع کرنُک منصوٗبہٕ۔ بدقٕسمتی سۭتہِ آو یِتھہِ أکِس مُقابلَس دوران سٹالَر عارف لوٗٹنٕچہِ کوٗشِش کرنہٕ پتہٕ رٹنہٕ ۔ واقعاتن ہِنٛدِس أکِس حٲران کَرن وٲلِس موڑ منٛز، آو یہِ ظٲہِر کرنہٕ زِ أمِس نفرَس اوس عارف سٕنٛدِس گَھرس پٮ۪ٹھ حملہٕ کرنُک اِرادٕ یہِ دٔلیٖل چھےٚ چوکسی ہِنٛز اہمیت تہٕ خطرناک حالاتن منٛز ذٲتی حفاظت یقینی بناونہٕ خٲطرٕ ضروٗری اقداماتن پٮ۪ٹھ زور دِوان۔